Ngë ke klënë një mik i mirë për mua, ke… ke klënë sempri ghrevjë, sempri skurse kit më buje un favuri të shiheshëm, skurseni u ki‘ të buja një parkalesi na të dajëm bashkë, të rrijëm bashkë, na ti preghu ngë ndien të rrish me mua, mos shihemi, mos shihemi di propriu.